Émano yaan oli ubaj mé babé awagéén yo injo uŋa mé nucoho sin érasihon marok oli so injo urégmé miin jiŋaré jicoho babé. Émano yara éjoola yanja oli unaaf mé yo nilobé mama yo injo oli uŋa mé babé nucoho sin érasihon yanja unomulo mé sin émano yanja unomulo mé nébitik arasihon so inja uŋa mé nucoho babé. So oli ubaj mé nang émano.